पोर्तुगल्, जनो जे पोर्तुगल् कने फ्ēमस्?। पोर्तुगल् होइ गोल् छ्रिस्तिअनो रोलन्दो कने फ्ēमस्?। ते पोर्तुगल् असे भ्रजिलोत्। ह, भ्रजिल् कि होइ?। भ्रजिल् अमे जनो जे भ्रजिल् बुत् गरम् जेग होइ। ते गरम् जेग कने?। तत् बेसिबक् गरम् तके मै अनके कि खोइ। विदेओसु बुत् सैसु। गने हेरि, विदेओसु सैसु योउतुबे अते। तत् बने बेसिबक् मनो बिलके खलि गै तके, हल्फ् पन् दे तपिनि किने, नैब गेन्जि ए तपिनि। गेन्जि ए तपिनि, हल्फ् पन् दे तपिनि तनेके हिअत घुरि फुरे। ते तत् गरम् बहुत होइ, अरो बरोखोन दिनत्, केन्तो पोर्तुगल् अत् बरोखोन बहुदिअ देहि। थन्द दिनत्, दिमन त थन्द नहैन्, देग्री लेके जै। केन्तो जन्तो नोर्थ् सिदे होइ, हेतु केन्तो बहुत्, तत् मने अलमन् बेसि थन्द होइ, अरो तत् बरोखोन बेसि होइ। ते पोर्तुगल् अरो हेतु गौ पै, बेलक्-बेलक् जगत्, बेलक्-बेलक् हेरि होइ जे, कि कै, थन्द गरम् होइ जे, हेतु अल्।